Creddo che me saieiva ciù cao poei anâ avanti de doxent'anni, in to foturo pe vedde cöse succedià. Questo scì, anche se penso però che avieiva unna deluxon fortiscima perché za oua me pâ de vedde un pittin in antiçipo che se no cangia quarcösa eh a-i nòstri comme se ghe dixe, à quelli che vëgnan dòppo de noiatri o no saià un bello spettacolo.